Mâni ia in tawdel taka alu omma khosaki, alu engamotjenak alu teve emema. <hesitation> Ama erotsu, <hesitation> mâni topa tsenggan ni lau vanghen, <hesitation> engamotjenak mitang kanpe monete, kanma monete alu omlau te ilawa. <hesitation> Misinghi ahu hoa tseng dura duan kanlau ni avanghen, a engamotjenak kinma motona, <hesitation> in puiton turi kanlau ni a. Du vanghen, mâni topa in tawdel hitu, engamotjenak te mase, a te lau ne tsenghi, <hesitation> ahumbe nuol tungbok ani. Du vanghen, mâni ai tsan tsezok te, <hesitation> pui. <hesitation> Te hi alau poi mo emema, in puiton lau, in fuiton, hi kanma <hesitation> mo tlang le, in tasya ani.